كنفضل تكون عندي مكتبة شخصية لفيها چاع الكتوبة، حيت الكتوبا مهمين باش الواحد يتقدم فحياتو. الكتوبا كيساعدونا باش نطوروا من أفكار ديالنا ، ونوسعوا من المعرفة ديالنا، ونتعلموا حاجات جداد. إلا كانت عندي مكتبة عامرة بالكتوبا فمجالات مختلفة، غادي نكون قادرا باش نقدر لي بغيت وقتما بغيت ، ونطور من راسي والمعرفة ديالي فمجالات اللي متنوعة.